Tee aike nagai kaikai temuguine nagai mm toi among mureugu toutou ropa anapining, toi nagai toi piro tuu kotei. Egu rego ogo tee itamino noke lee egu apogigui toitou repa runrugonim, mureugu omi tee aike tuu omi toi noke kokotem. Tee aike iniorume. Nagai toi wake eeni, nagai toi piro kosige piro kosige piro mm tee waka anapakei. Nagai cocoa uuo kugemmtoi mimmo ee cocoa ninnipikogim apo, nagai mm ee aike paake nagai toi ropa kuago kick erogim, erogimo tege nunnung, noke aike lee ama mio munne nagai ee aike pilai noke, nagai ee paitaginke toi kuperakogimo, egu eemm kuporekogimo egu nagai ee mureugu toi ee itammo kinkikim pakogim. tege ipimmommo. Tee ligomma aike ama iniomunne mainigai apakaguoi, nagai katapere toi logakogino nagai toi tuntuagainun, nagai ego makasiru toi manto konkogipainung.